Yeah I know <hesitation> palm oil and then palm oil ley get ley ley red one and then I also know coconut oil and when you see coconut oil a almost look like gray I will say like gray color a different from palm oil and also ley having <hesitation> how ley say like it's a oil just that I just forget the name ley can ley can fix it when ley burn ley can burn ley ley palm kernel okay palm kernel oil so when ley burn ley palm kernel oil and then they fix la oil so when you see ley three kind na oil you will know the differences between them because from their color and their look.